Jélⱥ re ýn e náa’ juí kié’ mý u, énaa’ nⱥ’ <hesitation> énaa’ nⱥ’ kiéera mý u, mý u jö <hesitation> jö nⱥ’ e jɇɇ jɇe míi lakú dsa i xiítá’ dxí, jɇɇ xí my kuⱥⱥ’ dxǿ, jɇɇ xí my lɇ xíi dxǿ dxí jɇɇ, kiela’ lakú tá’ mý kö’ jɇɇ xí my tun dxǿ dxí jɇɇ xí my tá’ ï xi my tá’ lajy sún íi ejmoo mý jmýy ere nɇ, ejö juí kié’ mý u jö, e jɇe mii exí my jï’ dxǿ o jɇɇ xí my lɇ xíi dxí kö’, o jɇɇ xí my tun dxó dxí kö´ejö juí kié’ mý u.